اكتر يوم مثالي بالنسبة لي من الصبح للمساء، لما نصحى انحضر عيالي للحضانات ابتاعتهم ، ونبدأ انا انخلص شغل البيت ابتاعاي، ونعمل الروتين اليومي في شغل البيت ، ونحضرلهم الاكل او الغد ابتاعهم. وبعدين نستلم ميل الشغل ابتاعاي، ونقعد على الملف ابتاعيونخلصه ونحس اني انا انجزته في اكمل وجه. ولما يرجعوا عيالاي مثلا من الحضانة ويلاقوا الاكل ابتاعهم جاهز، وياخدوا الدوش ابتاعهم ويناموا ويصحوا يعملوا الواجب ابتاعهم وبعدين نصحوا بالليل كدا بيكون في كرتون نسمعوه، ويناموا بدري وبكديه يخلص يومي ويبقى يوم مليان بالانجازات.